מינין רג'עת אלף עאם לואר חסית ראסי בזמן אחר, חדמת לעקל, ו בבקת קנתאמל קולשי, מתחדלתש בזאף גר תפרחת ותעלמת, משית ללמדין לקדימה ושפת אלחרף וללבאס ו אלדין, חלית טכנולוגיה מוכביא ו חדית פידי פשר נכתוב פיה קולשי, מבג'ית נבדל תאריח בג'ית גר נעיש ללחת ממיزة, ונתעלם מאלח'דראת כבארת באש מינין נרג'ע לווקתי נكون פהמ ללח'דראת קדימה.